قرباني د مینې یوه نښه ده، خو باید متقابل وي. مینه یوازې احساس نه، بلکې عمل دی. کله ناکله د خوښیو، وخت یا هیلو قرباني کول د مینې ژورتیا ښيي. خو که قرباني یو طرفه شي، زیانمنه کېږي.